Aghire tha visheghe, visheghe <hesitation> hira ndima takwekio. Ndima tavo vachiira niighenda ighekasha kijo. Ndicho kindo kwaerima ikolea nyumba ya mndu ilighiwe nguku kiokio mndu aghefingie ibanda yakwe mira choo akicha limibarwa. Kisheghe oke kimiendeghaiva nguku huo na nikio. Na fibiba nayo fichiira ndima kiyo nayo ni mikasha kijo. Hicho kindo ikungu likamegwa kura- rie- kurarolie li kindokicha kwairima ikolea ikungu yapho lindemiliwa ni kibiba. Kibiba nikio vichi vukanywa vichikaria kijo.